Min gaw abə min nú ən abə wanu sə mi bə ani wakati mi núnə ali, mi núnun nə kaw minu nə kawminu aa núnun de mi nú min kam paga ekami makaranta rə i kami makaranta rə se mi rə mi bə makarnata mi bəw mi da kəsu rə sei mi ɓir musə pa, mi ɓir musə pa bə niŋ ani gəəni ai mi da kəsurə se mire makaranta wanai dina ya mi re makaranta dina nai miremi kəsú niŋkə in za in simi gəəni niŋkə mi bə habdəgə mi pə re kə musə pa nə tomsə ən ari niisə aare gawnəgə gawtəl gərigə nə kawminu nə yaw minu ani.